<noise> <hesitation> paling untuk apa yang sa makan pagi siang sore dan malam tuh apalagi kalo kita sekarang nih anak kuliah <hesitation> jadi kadang dengan rutinitas sehari hari sebagai anak kuliah trus apalagi sa sudah masuk dalam organisasi yang mana terlalu banyak kegiatan kadang sa lebih mementingkan kegiatan daripada makan atau kadang kalo misalnya yang sa kerjakan terlalu menguras sa pu isi kepala tuh pasti sa lebih fokus mengerjakan hal itu dari pada makan ah nanti saja nanti saja baru sa makan cuma kalo sa lagi rajin rajinnya <hesitation> betul betul kaya hari ini sa harus lebih produktif begitu lebih rajin sa akan bangun di hari untuk masak kenapa masak karna kalo sa rasa <hesitation> sa awali hari itu dengan aktivitas yang bukan hanya bangun pagi langsung tiba tiba sa ke kampus dan kegiatan itu sa rasa <hesitation> lebih bagus pagi tuh sa masak <hesitation> sebelum paling sa kas bersih kamarlah cuci muka yang pastinya habis itu masak nah biasanya sa masak itu sekalian dari pagi sudah buat siang sama buat sorelah Sa biasa masak itu sa beli sayuran nah tidak setiap hari juga sih sa kepasar cuma sayur yang biasa sa beli itu misalnya sayur yang de tahan lama <hesitation> kaya macam <hesitation> labu siam terong wortel itu kaya menurut saya kalo tra taro di kulkas juga de bisa bertahan lama begitu nah jadi besok pagi sa bangun potong potong labu siam yah mungkin masak cepat cepatlah potong trus potong bawang putih bawang merah trus <hesitation> sa tidak pake rica karna asam lambung toh jadi tra makan rica darpada tiba tiba di rumah sakit jadi sa biasa masak langsung saja tidak pake rica jadi cuma labu siam potong potong trus bawang putih bawang merah trus pake minyak tapi tidak terlalu banyak soalnya sa tidak suka makanan terlalu baminyak jadi biasa sa masak dengan minyak yang sedikit lalu itu sa sudah langsung kalo paginya itu sa langsung makan disitu tapi biasa tuh sa masak lebih supaya nanti taroh di tempat makan trus isi di lunch box begitu baru nanti sa bawa ke kampus biar kalo siangnya itu <hesitation> sa langsung makan begitu trus kalo untuk air yah Karna sa di organisasi kita disuruh untuk harus bawa tumbler jadi itu sa pu kebiasaan baru skarang jadi harus pake tumbler untuk isi air jadi biasa bawa air sama tempat makan untuk isi makanan trus kalo untuk sore kadang sampe malam <hesitation> biasanya kalo siang sa tidak kasih makanannya mungkin masih ada sisa di lunch box sa mungkin makan di sorenya atau tidak kalo memang di siangnya habis paling yah jajan seperti kita tau di belakang kampus kita tercinta ini terlalu banyak jajanan yang bisa kita jajan jadi biasanya sa beli jajan trus <hesitation> seperti yang sa bilang kalo sa ini tergabung dalam organisasi kampus jadi kadang tuh kita selesai kelas kelaskan biasa dari jam tujuh pagi sampe jam enam <hesitation> iya jam enam itu lanjut lagi jam enam tuh ada rapat yang biasa tuh sampe tengah malam jam jam sepuluh jam sebelas dua belasan begitu jadi biasanya itu beli beli makan cuma yang sa sering beli itu Sa terlalu lapar jadi sa tidak suka beli di yang tempat tempat lalapan lalapan begitu karnakan harus tunggu dong masak lagi toh sedangkan dong masak lagi baru kitong su tahan lapar mati kaya bagaimana <hesitation> jadi biasanya tuh sa cari warteg warteg yang buka itu kan makanan sudah langsung jadi kaya dong taro di prasmanan prasmanan jadi kaya tinggal oh mas saya mau yang ini sa mo yang ini sa mo yang ini cuma yang sa paling senang makan itu <hesitation> yang ada sayur sayur sama ikan sa lebih suka ikan biasa ikan lele kalo disini kan banyaknya kan ikan lele kan biasa di warteg warteg paling itu yang sa suka makan jadi itu yang sa makan nah biasanya di warteg warteg di kampus tuh <hesitation> kadang sa suka minta tolong sap teman namanya keni karna berhubung sa motor ada rusak trus sama keni kita satu organisasi jadi sa kadang keni ko antar sa kah sa pengen beli sa su lapar atau kadang sa juga ajak de makan sebagai bentuk terima kasih karna sudah antar sa begitu keni ayo kita makan di warteg nah bagusnya keni adalah waktu di ajak itu <hesitation> de tidak yang kaya aduh sa malas makan ini gitu jadi de kaya ngikutlah de kaya macam iyo sudah ko mo makan barang apa atau ko mo belikan apapun trapapa sudah sa ikut saja De biasa kaya begitu terus kadang juga sa pernah rapat sampe jam jam dua belas jam dua belas itu sa belum makan trus akhirnya sa pulang di jalan sambil liat liat warteg yang kaya buka nah tidak terlalu seram sih karena kita punya kompleks kemiri itu <hesitation> banyak warteg warteg trus banyak warung warung trus kompleks anak muda jadi kalo sampe jam satuan yah masih ada orang yang nongkrong di warung di warteg begitu jadi sa pulang trus sa pesan pokonya sa tiba di satu warteg yang masih buka <hesitation> warung yang masih buka trus sa trus masnya tanya sa ih ana kenapa baru makan jam segini trus sa bilang aduh mas sa baru selesai rapat oh iyo sudah baru mau pesan apa nah di warteg itu sa paling senang makan nasi goregnya, nasi gorengnya tuh enak kaya tidak terlalu asin tidak terlalu berminyak trus sesuai dengan sa pu selera yang mana sa tidak suka makanan yang berminyak